Yú ta xataini konrivai tina por que na kixhi kiti kan keña tikonichí, ta ngu ni chaniti ta ngu kuan kitijan, kiditi patio xhí a kai kiditi a coredor tinaxhi kidi ta chutu jan ta vaxatanini ti xhi kini va ken nrati, ta tina jan xanra xatan initi chí xianti, nruaku kxakoa nunguan xhiniti ta nrokoi nrei ña xhianti.